Bam- bamabughambu ngasombole e okuthendirya kutse okuthendi botsera ingindisombolha erithendibotsera kusangwa omwabuthuku abandi bakabotsera yikabanika omundu ayakia nanemukolha. Omwikolha ahathuki ndibukira oyalwe kakolha akinamabihika, akinamabisamba kyisandu kyighuma embere syithwe neryu thwama thukaghotsera abuli kyiru thu- thukayihaku emighisa eyerikolha ebyuthukanza embere. Kusangwa abandu banene bakindibughambu bakanza obugaga bithu yomundu ayakakesaya Inabuka saha ebiri syamungyakya bethu omundu eyathibotsera omundu oyokiminyaathi akiwunza ekirokyosi inanimuba inanimukolha ebyakindikolha erithunga ekyakanza embere, nekyindi eribotsera thwamabya thukabotsera thunene kyika kyikahamba okobongo bwethu kwanabi, kusangwa thwamabya thukabotsera thunene ahu obongo bukimukaya ekyilhwere ekyeribya wukibirirwa obulhi saha bethu thwamasiba isithulhi botsera bethu iwunimulya, wunimubya ndeke obongo ahu bukimuka ibwabya bukabukirira yandeke